Mɛpɛ dɛ mɛtsena kurow kɛse mu osiandɛ ndɛ mber yi kurow kɛse mu no ndzɛma ahorow bebree naa ehwehwɛ a wo nsa bɛka. Ndɛ kurow akɛse mu no yɛhwɛ a mm- hɔn a wɔwɔ nkurase no mpo wɔyɛ kwa n'adze no wɔyɛ hɔn kwa a na ma ɔkeka ho ne nyinara a n- ndɔbaa no a wonya n' wɔdze ba kurow kɛse m'. Ndɛ ɛtse kurow kɛse mu a inya skuul apapa, nwoma korabea apapa, ndwuma akɛse papa nyinaa a ɔwɔ kurow kɛse m'. Ndɛ hɔn a wɔwɔ nkuraase naa mpo no wɔreper dɛ wɔbɛba kurow kɛse mu osiandɛ ha na ndwuma no wɔ, ha na a wobenya ndzɛma a wɔrehwehwɛ ne nyinaa. Ibotu kwan, ebɔtɔn wo ndzɛma koraa a kurow kɛse yi mu ara na edze wo ndzɛma no bɛba abɔtɔn. Ntsi emi dze mɛfa kurow kɛse mu asetsena a - egya kurase dze n'.